ٹیپ ماپ ایک چھوٹا تے بہت ہی متپورن جنتر ہے جڑا اوہ ہوندا ہے گا۔ اس دی برتوں جیڑی اوہ کران وچ، دفتران وچ تے کام والیاں جگہاں تے جیڑی اوہ اس دی کیتی جاندی ہے گی۔ ایک لمبائی ماپن والا ٹول ہے گا جڑا اوہ ہوندا ہے گا، جس نال اپاں کسی وی وستو دی لمبائی، چوڑائی یا موٹائی جی وی ہون ماپ سکدے ہن گے۔ ایہ بہت ہی سادہ ہے، سادے طریقے نال اس دا استعمال ہوندا اے۔ ایہ اک لوہے یا پلاسٹک دی بند ہوندا جس اُتے انچ تے سینٹی میٹر وچ نمبر لکھے ہون گے۔ اک چھوٹا باکس ہوندا جس نوں ٹیپ ہولڈر کر کے رکھیا ہوندا تے ایسے نالے گھر وچ دوریاں ماپن نوں جاندی۔ بناؤن والے انہے کمہاں وچ وی لئی جاندی ہے۔ کر دے کمرے وچ بے لمبائی چوڑائی کپڑے دے فرنیچر نوں ماپ لینا تاں ٹیپ ماپندا جیڑا ینتر ہے اس دی برتوں جیڑی اپاں کر دیں گی۔ اس دا علاوہ کھیڈاں تے سپورٹس وچ کچھ کھیڈاں جیویں توڑاں لمبائی دیاں ہون چیزاں ہندیاں نیں، جیویں لمبی چھال، اونچی چھال وچ وی سپورٹس وچ اسی برتوں جیڑی جاندی ہے۔